Nawa paua re amara'e, naine paratai, okay, diki diki daan oro sio matetep ma imporerai nawa nagin akain osa ba kumit tauara nem awote amai. Era maisi okoira paira nian, airam, nanga tan avere nio omain tan akain mara taim ni. Oiran tan ne, poivet, nangakera wakan kopoana sindan oirit, osan auro mua kain neko bausup biaot orai'e akai raka reke pouaro okapan ea taka andan nou'a da, takaban, takaban, takaban kapunio mura oinda wakan ne marain kiukiu nioven tai, kotai kiukiu o nauara musaka omain, oa e <hesitation> kiukiu punai mara neio wan neko en neko maran na maran ne sinnan, kakateo kokom mara, mara sipa purum tsutsia, mara karasipu nimui anda. Matet tep oit tara toko oroiro pan ne maram, manien den tunai, tunai paniku mai, maratot tenai tsugu tania bautam para niot. Apaup pura paup merai ne kurude danai osip pe aip, berkim paut tovine na aboro manan ami apam masdoi ian. Aus inda nai usai anda tunan diki dibai sebep pando ibabura bura, aroke dan na diki di danai rapau rerama matau ratoivive, eda mai biokoborom wa kain ni neko, nengeke rau wawanisin nam pura piret purai pet tanda wakan da wabera. Manan akain na pum mas bara ri perot nikuan eva top neko, wakan num purain neko omain nimpuiran nimpuiran datan bioko tanen bio no ni avera, awasi wanuaban da mara era burak danga tanda. Apuara pan kavoion, eva nan eva na neko wapara rabut tan, niaron singan eram taim u sing tan, ne pike tera ave tio avere wak. Was tan aisai girap aiwai ie, dikira oma no pan tan, oke man ne okodi pepowam puki emait, pepowam meksen i mam purapai omua tera, meksen imam purun pauvairan tatukuruk ako noko daprikiu parai kabut tena deran. Ereko boro tanei omain dai oum ne peboan ne kauko baram dan. Kauvan ova kiopa te pan nengekera isop pun danai marap kantsip era wa tanda megera tropundugur omait, kamusit tenanga arosne puran. Eva top era omain, kamusit tan duanda aviat ne masipat namana ra pan, maniko omait nuban nua nanga but ta nanga. Manan evan ne pura paiapara tanai akai mero wakain an nimpaiet osan ningkuien na, era ko wakan warando bokoriaie ena akain mate ram manan nimparau osipat niova oiran taim mara waka pandan neovan. Maran akai bum para audio enna, oko pepo puram purandan kikim kiki nan dereova, kiki nan tera pam purtora tega pum pa wanda pum tega pum manit nindaun toro'un, nanga nanga terai erui ban apan gima rurupan daranda. Eran ni ogum teitei baiobot, beauruoko bigum manim baritiki pura pipum, ginang kiki puirut ennet teup mani pam, okori en oit tan rava okoriba sanike, okori beirut airau aira oinan berem bera nou nimpara, ostan okori en. Mera nia avori diva okoirit neko, omainda kiki divai nerapaun danai amai para oin na eram akain mera okom puran barapoi akovongkap poio, amain apaup era ka mera wakam puran purapoi wokapom kap poio. Eran deande motopai eran, kiking kiking da, kiking kiking da o king kiking dakau oiomai e urutouan koraun berowiet era. Diki raun ouboie maram koro raun bera pam korora tenan tam purau okori birut, korora tan nam ausip pan okitandai doian tunai kenan oriot ne panin opitan tunoit nimpurerai okopoi oirom opam ariopet ei, roian na opitan na taun kopime era rop oune. Era korotat eva nam pim nevara osokopoim mi, okonona mokoiim opitan tumuio ban'ne tera baim urut teraba teraba oiram nanii beauroit tei okoi ounat tua nou kopam tarai ausip panda kavut enan a mokomoko nasei bira bibam ne, ewa hango segimar e boko borato teka pan, teka pan, teka pan, teka pam tunai omoio. Moit ei kikarukoi emai koianang teru puanei arako oirat eva nampem ne, ko ko undo paku puam kekaruku pan, kekaruku pan, kekeruku pan mauanit toviuva toro uan. Toviuvanda kokomai tera ne, manip puranda porat evan, enian tewa pan nuiran puki mokori ororau pakusira bitana dara era tain erai niurovit tanai abua nekera uborito oro masita nitouo nom berut bioko. Mam mara oim bioko maraim, bioko maraim, bioko kabutap piurut na. Avere pan apaun tatuk pioba panda mera kurapani omit, a-vere pai tapunim bairut, manan. Ainemin nimpuieroit ne tutuo nit ne rira, ere neko nimbe ose diki dive, ainemin nan biokon anda badiki mem, oinda wauan dan niako tara pidi beram diktan niabut tsun dam mara otopan nimpaiet manan erekeran neko nium oirat tera apaun da kera ainemin oin, avere tutuain ne, niakot diki di beiram bebusa tera oi, tera oi pari pam omain dikidi boiran ausa terau terau danda mate makasi. Era koporiom nao mate pai nimparau ainemin ai na neko numinoi tera paneke manan, ai menoi kiki pam ai nanga kera moni indan nimuroit era uruian ne era tutuguam oit. Avere pan tabina paun neo taim mera kera.